أول سؤال أجوله بدي أسألك، شنو كان أصعب تحدي واجهته بحياتك المهنية؟ وكيف أنت جدرت تتغلب عليه؟ أنا دائمًا <hesitation> دايمًا- دايمًا أحب أعرف كيف الناس اللي وصلوا للنجاح يجدروا يتعاملون مع التحديات الكبيرة.